kɛɛrɔɔrɔɔ ko mɨ suu mɨ ri rɨ kɛɛrɛ née yee turɔɔrɔ ŋlë ǝ lɨŋ kǝlɨ mɨ ŋwɨ. ne yee ǝfɨcamɨkǝ wɨ ŋ ko ciriciri kɛɛtiini loo poŋ ri rɨ kɛɛyǝ rɛ <hesitation> yee turɔɔrɔɔ, <hesitation> wǝ nóo koru atɛŋ wǝ